Oïme yave mbae ñaröküävë, jare ñanekïrei mbae ñame, jaeko oyata yandere tëtäräreta, erei ñamëetëtako, mbaetɨ yave jaeko opata oyerova ye ndeguiva, jae kua jepɨ yandeapu yave tëtärä retape